ס'איז דא זייער א בא- אסאך מינע מעל, ס'איז דא ספעלט, האויל וויהט, קאמוט, <hesitation> ווייסע מעל, נאך זייער זייער אסאך מינע, די חילוק איז פון וואס די מעל אויב ס'האט גאנצע <hesitation> מעל אדער האלב, ס'איז די חילוק איז וועלכע ס'איז מער געזונטער און ווער ס'קען פארדייען בעסער וועלכע מינע.